باش ديبوشي <hesitation> لـ لافابو و لا تواليت، تقدر تشري وحد الـ البرودوي يتباع في الحوانيت. <hesitation> تـ تجيب هاذاك البرودوي و طيّب الما لازم ديره يغلي تحط هاذاك الـ البرودوي و تزيد فوقه الما. ادا درت هاد البرودوي و الـ لاخر مازال مبوشي، تقدر تـ تحل لافابو و لا الـ تواليت مـ من تحتا تفرغها من هاذوك الصوالح لي فيها مخليينها مبوشية. و تنقيهم مليح بالما، تـ تغسلهم و مبعد تعاود تركبهم.